Edu nyi enong nyi enwo onet oleme me that ne ori onet edu nyi bynindidyme nyi dyikpen. nyi bu'ja'. ne kijerine ori-onet me dyikpen ndyi-ji edu'nyi e-da'me nyn edu' nyi onet mu. o. da ku ne būdinding. chi-onet a'longe. chi-onet kaiji-chi. onet byiraa. mu'nyn nen byiraa bii-nwa. byiraa nbyi-byi da'nwa byirea nbyi a'da 'emē edu nyi ēnōug byirāā a-da'chi byiem kyi. chwap o-ne-ci dyikpen ndyi-ahyi ke dyi da. me nyn ku dyikpen ndyi be byi da ku. o-cen o'fu baa-bi-de byi be dyshi dyikpen a dy. ke ayi-ou me nyn me uyi ka da me nyn e-ku dyikpen 'n'du ku o-cin ji o'raa' ryi chwom nkyi nkyi ba'byi da chi ky. by be da shee. akpen nyi anyi kee a'da me nyn. dyikpen ndyi a'da ku ne banet ba'fu baa'by dim che' banet byiju dikpen ndy anyi de nyn me. dyikpen ndyi dynong o-cinji ofange. me chom nkyi-kyi da-chwap n'chwap n'je chom. ne a-ci me to ntange onet okere. dyikpen ndy dynong éné dikpen ndyi di áá me nyn ene. edu'nyi-uyi ke nyi edu'nyi enong. edu nyi a'da-chi byiem byi-byi o dy-shi. edu'nyi a'da cēn ne-banet nbe-banong. A-cen ne'banet byibe a'kpet a'kwa edu' byibi a-cen̄deng banet byi ledeng a'kpet eharya byi cedeng. a-ceing ne banet nbe-ba-da. o chwap a-chi byibyi-o dyishi anyi dyikpen ndy ji ndyi me mu'ku'éné byiem byi da me nyn n'ky-ku chi ke' eji nyn chi-ne-nci n'bu' da'bwom ke n'dum' nfum okwa n'de 'a. n'kōō esang émén nda ryi ke' banet eji anyi chi dyikpen ndyi dyinong anyi chi edu' nyi enong ke-eji be-byi bē ke'nyi. edu'nyi enong ekware-nen aā ke wo.ābú ne cifiring akóó osowo agāfuo wo. bāá ā-chi. wo-báá aitong a-cit o-cim a'ku bwom ajuo keket kyi-chi kyifum kyibáá nkyi-kyi-chi kyi-chwap-o a'dim a'da-chi. a' byi eyem nbyi ke dikan ke byi a'ku wo-oshe-oshe byika eiwa-e'wa. byika byi da-chi byi kyi-o birōō. wo bwat. a'bw'om a'da-chi kan-kyi. kyi-by-o dyishiba-ja e-sang ēyēn dyikpen ndyi a'da-chi nkyi-yen a'ryi ke ndyi dyikpen ndyi dynong edu'anyi ke-byi mu' byi-keing chi edu' nyi byirāā, chi edu' nyi byi da'ju or'onet'e chi edu' nyi byida kye'bari byiráá. chi edu nyi mu' jwong ne'wo. n'ba' bre n-yip n'pi-n-tin o-o nju. mu'me wo. kanta-kantá byi mu' pem'nbrenda'yange kyiráá a'kyi n-kpet e-cet anyi chi edu' nyi enong èné chi edu' nyi dyikpen ndyi dyinong. ndyi byi ku kiiji edu'ekware neu. a'byi leu' afonge onet edu nyi enong. A'du e achub ole oniel ade le onel otor otem bem otuba orionel esunge ne wange ofem chom ekea odu ehe pefalanh anel obe okamu adu ne aye adu nye okili bu le anye a du naye chapali anol adu eteh nye boki adu enor ne nye ari and le latu ba kur ba tey kese bari and mu te len bosung bakur ha ba te tuse a du enya a ale wan wed bochi bofi otu chom otey okim adua anye nga nye hanor bky-21-P025-4. Yang iye age men <hesitation> age etle le ba be a gi a yange e ple tat tuabe aje etah inyan na wan ba pri tor ba kwan na turon na le nwel nmu mba tar ba futor ba mani sang beinn bem inye pana tange kan be payed eh ba ni aze yen a buchi na e be mu be tum or wor arung wa bundi eswor opriopkabii be pu evor tuabe ibe atube bua ne ta tiei aye ne nantep ke mba ba chi bakue nnele aje a chebu buasem anele leshi eteh mu mo nahong ashe tah na nase le ban ba far pka ptua bky-09-C038-5. twey ba alenta bobo jesor mbu bo yai yen mbua ye ene akele achi che anye <hesitation> bantele bokan ba pkele dep kam pu pa kan ba tah me too mule taa kan cocoa, coca to aunan mba a omu ane kpa cocoa kese infeng be fel inge omo ot oke mani tar kan tuey apko aman anam aku te'am. Edu nyi anyi ke mu' ku. dyikpen ndyi anyi ke' dyi kware byi kú byi ku' chwap bári byi kye baii ba-ce chi tété a'kyi me' akpuga. chi-tété a'bi kyisé a'kyime ba-ce a'be-nbe āā kyi me' éné áá main ebwom nfiē kánbé ba chi chwom ba'jeē bachwom kyisé nkyi da rē a'kyi me akpuga nyi a'da me kyie. nke' eji eyange bwan chwo. baku ba'chein ke' edu nyi enong ba'dange-chi edu' nyi byibi nké me nfuine edu' nyi anyi nang ke ba-cin ji bwan. baneji o'tang ètén ba'kyire ba'chi a'yaá ba-chi byiem nyn me kyi dā mé kpung mé dyikpen ndyi ji dyi kware osowo eji edu' nyi anyi ké e'bāt ne-me-nyi ke ekware'ne'me and nyi ke- me- mu- kpen ke nyi agafuo bên-ō.